<hesitation> La libertà d'parola për mi a dövrìa a volte avé d'limit perché a s'pöl pa dise tüt lon che ün a pensa, ma certe volte ënvece dövrìa pa avene perché ëntà ëntarìa di pi d'coze